Yaa xiniyuu kifii kijií ku yaa luneva, marteva, miercoleva, jueveva, xiierni, suuva'atio, domingo kaka kuitiva kuu kifi ya kijii xiniuu ya kia kooi kijivia kaa kuayuu kifiaa tu'uu nta'avi chi taa ntii tiaaku i'ini xaa saa kaana xiaa xinio, xiniiyo xaa kixakana cheje ntanaa xitee kai su ta kuu yaa takaa chiaa kakui ra nitiaku i'inira xiaa mia kaa kuu kifii ya kijii xikava.